Vint anni fa 'e creature nun teneveno nient, teneven semplicemente nu pallone, quindi <hesitation> forse, nun 'o sacc se c' sta chesta felicità che uno po' dicere. Però mo 'e creature tengono più cose, sono un pò più, tutto quello che tengono. Tengono veramente tante cose. E so chiù, molto molto chiù felici pecchè crescono molto più facilmente e sinceramente è una cosa molto molto importante stu fatt pecchè, <hesitation> pecchè non non esiste che cinquant'anni fa putevan essere felic, putevan essere spensierati, ma adesso so felici verament pecchè tengono tutto.